ଜଦୀ ଗୋତୀ ଵିଦେଶୀ ମିତ୍ର ଆଶନ୍ତୀ ସେମାନେ କିଯୋଂ ପ୍ରୋକରର ପୋଶାକ ନେଈ ଆଶିବା ଉଚୀଦ, <hesitation> ଅନୁ ସଦ୍ଧାନ କରୀ ଜାନନ୍ତୁ କିପରୀ ପାନିପାଗ ରହିବା। ଜଦୀ ଉସ୍ତପ ହୋଈଚୀ ହାଲୁକା ଓ ପାନଭୀଷ ପୋଶାକ ନେଈ ଆଶିବା ଭଲ। ଜଦୀ ସିତର ଉତ୍ତୁ ଅତେ ଗରମ ପୋଶାକ ଏବା ଜାକେଟ ଅବସ୍ଚ ନେଈ ଆଶିବା ଉଚୀଦ। ଯହାଂ ସହୀତ ଜୋଡୀ ଛଟା କୀଂବା ରେନକୋଟ ନେଈବା ଉପଜୁପତ।